أعتقد إيه، كل ما تقدمنا بالعمر، كل ما مس مسؤولياتنا صارت أكبر وصارت أكثر، ونحتاج إنه نتعامل مع العديد من المشاكل، يعني إذا أنا صغير عندي مشكلة، إذا كبرت بيصير عندي مشكلتين، إذا صرت أكبر وبيكون خمسة عشر مشاكل، وبحتاج مو مشاكلي الخاصة بس أكبر وبصير مسؤولة عن عائلة، بيكون بتكون يعني الموضوع أعقد أكيد.